Yipiave va amae supe va pira yame ou vi ayemongueta oime esa serimbio yipi paraeteva amonde areko esa jokua ayuka yuka vi amonde jaema oime esa amondeva seyeipe kuare voi se mandua